प्रोद्योगिकी स भैर निकल डिजिटल दुनिया से भैर निकल भी जरूरी यांक असर हमरू स्वास्थ्य पर पडदू। नींद मा कमी। परिवार दगड समय नी बितादां लोग। आजकल शभी काम डिजिटल द्वारा ही हूदन इले पूरी तरह भी प्रोद्योगिकी से भैर भी नी निकले सकदूह